<hesitation> kotaq color wat'aliim pues re' sa rax janaj sa azul sa kaq sa morado y wula ar kotaq q'an wula kotaq k'ox gris y color sa chee'.